Essu es lo de movel cosas cona menti, no es? Pos me feguru que no sedría escapás de controlá-lu i lo cayía tó al suelu comu hazin los gatinus que tolo cain dendi lo altu. La verdá es que por más que lo pienso tapocu no es que sea tan cosa güena, de no sel que pueas movel cosas assín mu pessás, antocis sí, porque te puein contratal comu si huessis una grúa umana i pueis sacal pieras delas carreteras i hazel mudancias.